بھائی دیکھو، آرگینک فوڈ اور نون آرگینک فوڈ میں بہت سمپل فرق ہے۔ اب میں پہلے آرگینک فوڈ بولے تو، آرگینک فوڈ کیا ہے؟ کیمیکل فری رہتا، نیچرل طریقے سے اُگائے ہوئے رہتے، ہیلتھی ہوتے، ہم کھاتے، اور مہنگے بھی رہتے۔ نون آرگینک فوڈ کیسے رہتا بولے تو، اس میں پیسٹی سائیٹس، کیمیکلز یوز ہوتے، آرٹیفیشل فرٹیلائزر ملاتے۔ اس میں سستے رہتے، اور نیوٹریشن تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا۔ اور آرگینک فوڈ تھوڑا مہنگا ملتا، نون آرگینک فوڈ تھوڑا سستا مل جاتا۔ لیکن اپن کیا ہے بولے تو، اپن نون آرگینک فوڈ نہیں کھانا، اوائڈ کرنا جتاوں سے کرتا؛ آرگینک فوڈ کو جو نیچرل طریقے سے اُگے وہ کھانے کو، وہ پھل کو کھائے تو اپنی صحت بھی اچھی رہتی۔ صحت اچھی رہی تو ہر چیز اچھی رہتی۔ لیکن تھوڑا لوگاں کہا: آرگینک مہنگا، میں لا کے نون آرگینک لے لیتے، ارے سستا مل رہا نا، یہ بھی اچھا رہتا نا بول کے، وہ غلطی ہے، پر نئیں کرنا۔